א הער דרייער טרוקנט אויס די האר, <hesitation> ס'איז געמאכט מ'שטעקט עס איין און מ'צי- ס'האט א פלאץ ווי מ'צינד עס אן און מ'קען מאכן אויב מ'וויל ס'זאל גיין הייס אדער קאלט, און נאכדעם פון אינעווייניג ציעט עס אריי- ציעט עס ארויס, <hesitation> בלאזט עס ארויף א באנט- א באנטש לופט און די לופט טרוקנט אויס די האר.